ا-اعتقد انه انا بتفقد هاتفي حوالي ثلاثين الى خمسين مرة يومياً عادة استخدامه للرسائل، مواقع التواصل الاجتماعي ،التحقق من الأخبار ،التواصل مع الاصدقاء والاهل والعائلة يمكن بزيد المرات اذا كان في محادثات نشطة او عندي شي مهمة تابعة او عندي شي لازم اقوم به وعندي كمان مسؤوليات